Le meizine al an fait vivi d'pi le persun-e, ma a ie ël prublema d'le pansiun perché lë stat a a deu pagà le pensiun e a ie sempre d'pi dë vei ch'a pìu ënca-a la pensiun e pochi giuvu ch'a travaiu e duncue cuest al e ën prublema për lë stat